<hesitation> Ilana lafaoro ndraika: ohatra hoe zany zaho hagnano gâteau na hagnano poulet rôti na hagnano pizza zaho a de mila lafaoro, karaha hoe karazagna fandrahoana hanina <hesitation> mandeha courant-gna zany izy a, magnaram-penitra kokoa zany.